كنسمع بزاف الأنواع الموسيقى، ما عنديش نوع مفضل، حيث كل نوع عندو الطابع الخاص ديالو كيعجبني على حسب المزاج ديالي واللحظة لكنعيش. وبعض المرات كنتسنط الموسيقى الهادية، وبعض المرات كنتسنط لكتكون الإيقاعات ديالها سريعة. و الموسيقى بالنسبة ليا هي واحد الوسيلة للتعبير وللاستمتاع.